Kha samani wngyawi tongmani abo belai kheno jwngjal tamni hwnba chaya tei kwmajak jorarok khe langmani kaisa kotor kotor wngwi tongo. Tamokhe tormani uansukmungno dottok naharmani khlaimani bisingtwi kha samani no swrwngmung hai khe naina bagwi chubachu khlaio. Tabukni jorao no muitu khlaiwi tei bwkha bai khe rai remani wngma bai bwskango wngnai kha samani no kwmawi thango. Sakno khairokma tei nakarmung samung swrungmung khlaimani bisingtwi swkangni chayarokni wngwi tongmani wngwui thango. Kubui khe uansukmarokno swnamwi tei samungrokno manwirok bai khe kaisa khe khlaiwi mano khá kháchangmarokno kwma rwnai. Kha samani ni kubui khe thwngwi tongmani abo kubui wngya wngwi mano. Phiya langmani wngwi tongmani tei sakni tormani sakao bwkha rwmani abo kaisa phunukma tei Kha samani kwrwi tongmungno swnamnai.